Las avis s'orentan de muchas hormas doranti l'emigraeru. Angunas gastan el sol, la luna i las estrellas pa navegal, mentris qu'otras se guían dela postura dela Tierra i el campu manéticu terrestri. Tamién las ain que siguin rutas tradicionalis qu'án deprendíu delos de patrás, i que se sostriban ena topografía i la geografía del terrenu. Amás, angunas avis tienin una albeliá inata pa detetal la direción i la entesidá del campu manéticu terrestri, lo que les premiti de navegal de horma correta.